Ia, mombamomba irô Beliziky ndraiky raha araiky azoko honon̈o amin'ny tantaran-drô anisan̈y nitan̈a rôla empôrtan maventy zen̈y irô, tamin'ny ady faharoe lehibe in̈y zen̈y, ady faharoe maventy. De avô aminjay zen̈y irô zen̈y anisan̈y nanamboatra plasy tsara koa izen̈y tamin'ny stiratezin-drô Erôpy àby iô zen̈y ny azoko honon̈o.